ओए मुझे खेद है मैं सच में तुम्हारा जन्मदिन भूल गयो, मुझे बहुत अफसोस ह रोहो ह। मुझे यकीन है कि तू नाराज ना हो, लेकिन मुझे बाकाई नहीं याद रहो। मैं तुझे शुभकामना देने के लिए बहुत देर से ही सही कॉल कर रहा हूँ, उम्मीद है कि तुम्हारा जन्म दिन अच्छा बीतेगो और हम जल्दी मिलेंगे इस मनाएंगे। या मैं इमानदारी और खेद व्यक्त किया गया है, साथ ही दोस्त के लिए एक अच्छा संबंध बनाए रखने की लिए कोशिश करी है।